Pi nun fari ristari lu corpu senza acqua s’avi a biviri acqua cu rigularità e mettiri nta la dieta alimenti ricchi di acqua. Biviri ‘n bicchieri d’acqua la matina appena susuti pi fari partiri lu mitabulismu doppu la notti. S’avi a manciari frutta e virdura chini di acqua.